Parisiko beeyaŋolu walla kunoolu, waati doo bi je i ifaŋo ke, i ka keeňaa miŋ ke, a ka a loŋ ne ko jaŋ <hesitation> i fanaŋ ka feŋ ne santiri i ka a santiri le doroŋ